أنا بجد عايزه أعيش حياة جديدة حياة تكون مختلفة عن أي حاجة ف بيئة مختلفة ، ناس حتى مختلفين ، حياة تكون مريحة أكتر عايزه أعيش ف بيئة تانية اصلا ، حتى أنا ذات نفسي أكون اتغيرت بحس إن أنا كده كإني عايشة ف حياة جديدة خالص بجد